चाकलेट में कई तरह की चाकलेट होना आवज। जसी खोपरा की बनेली, कोकोनेड बोलज, फिर छे तो डेरी मील का आवज। और सक्कर गोलीन, तो कोई साधारन चाकलेटने भी आवती थी। अब कई तरह की उची उची और कई प्रकार की चाकलेट होना आवज। जोकि बच्चा उनी चाकलेट होने को खाई खाई ना, न उनका दाथ होने खराब हुई जाए, सड़ी जाएज। पर अब बच्चाना को बहुत पसंद रहता हो, वो एकड़म चाकलेट होने खाई पार ले, तो ये, तो वो तो, पर अब काई करी सको जी, बच्चाना को काई नी रोखी नी सकता उनका, कि वो चाकलेट काली है।